קומט אן א בריוו צו מיין הויז. וואלט דארט געשטאנען, אז. א גוטן, איך האב איינמאל דיך געזען זיך אויף פירן זייער גוט, און די האסט געלאזט א השפעה אויף מיך. און איך וויל זאגן, אז כ'לאז צוואה אז וועגן די האסט געלאזט אזא השפעה אויף מיך באקומסטו מיין גאנצע ירושה.